<hesitation> Aminaha kôfa agnakajy hegna zagny voalohany koa misy frigo izy atao agnaty frigo, zany hoe zagny hegna zagny tsy tsy mahadigny ela koa tsisy frigo, de na asiagna sira izy de kajiana agnaty frigo, zay zegny hitako mampaharitry azy elaela.